इंडोनेशियन या देशान लोक हंगसर छोडसो आवडेचो जेवण मुइंजे रेंडांग। जितून हो लोक बारिक गोरम केल्लो मास आणी शित घालून जेवता। जो हंगर छोडशो लोक पसंद करत. आणी ठीकाट ओमलेट खावपाक तेंका आवडता।